الاستعمار في كل الحالات أنا في رأيي ما أخلاقي، فما حقول ليك إنو من الأخلاق إنو نستعمر كواكب تانية، لكن ممكن نستوطن فيها دي ما شايف فيها مشكلة. لو مثلا كوكب تاني فاضي و بناسب للعيشة ممكن نمشي فيو ونعمل حضارة جديدة هناك و لو في كوكب تاني فيو أساسا سكان ممكن نتعامل معاهم بدل ما نستعمرهم نسكن معاهم وكده.